माचलिया क्या समुद्र मारे रोहे। तीछे इशार से उचल कुदिन बात करें। तीछे तीनुं काहिंख सुनामी नावनें खत्र रो। तीछे मतलब धड़े पर जात रो। इखटा होवीन धड़े पर जात रो, तीछे इशार से बात करें। माचलिया क्या समुद्र मारे रोहे। तीछे तीनुं काहिंख सुनामी नावनें खत्र रो। तीछे मतलब धड़े पर जात रो। ते भेल्आ नो है। जो मछली के देंन बात करे। इशारो से बात करे ने ये सब क्र्चे बात करे।